Za ka fa mieritreritry kolera jaune i <noise> raha <hesitation> ôlo-raha ty misongadigna, raha miavaka raha misongadigny raha malaky hitagn'ny maso, zegny dikagny aminah ka fa kolera <hesitation> jaune, raha voalohany tônga an-tsaignanah <noise> zerigagny.